<hesitation> وحد وحد النهار وحد اكتشف رائد فضاء كوكبًا آخر، هداك الكوكب الذي اكتشفه مايظهر عليه فيها بزاف الأكسجين، إذن كوكب الأرض غير متزن في الأكسجين، لأن الآن هناك انخفاض في الاحتباس الحراري وانخفاض في مخاطر الغازات الدفيئة، وهناك تلوث أقل، وذلك بفضل رائد الفضاء الذي اكتشف الكوكب إذن حلت جميع المشاكل على الأرض، إلى اللقاء.